بالنسبة ليا, أني نخير نعيش في بيت على شجرا, على خاطر يعطيني إحساس بالهدوء, ويقربني برشا مالطبيعا, نسمع صوت العصافر, ونشم ريحة الطبيعا, والورد والياسمين, ونشم برشا حاجات باهيا, ونحس روحي بعيد على حس الدنيا, وحس العباد وصوت الكراهب, العيشا في بيت على الشجرا بتعطيني برشا راحا وسلام, كي انها مغامرا صغيرا كل يوم,